<noise> Anisan'ny <noise> fomba iaignany reo agny e, ny la ohatsy ka <noise> tsy mandea tongotsy reo tsy mikapa da tsy maintsy minday <noise> tôngy avao reo lafa mandehandeha. Ndreky am fotoa iasà <noise> zay. <noise>